Hata lajie yoyani mmaisha yani katalajia umsheze nginga anda nziyepe yani nziipe inona tumuntu kwe wailola ati kweli uyu ali ni mipango na malengo ya kuzenga inganda ngatai na tachiyana maisha maipe inje na maisha amazipe kata vino na kuli nganda yane ili nantu tumuntwa kweli mu- muntu wii alii ni mipango na kaombi kazi kwibidi shoonsi nukwi juhudi ngata vivi